فما سبعة شبابك في الدار، سبعة شبابك سبعة شبابك ، هذيكا هي معناتها كل بيت فيها شباك ، وفما كوزينة ، وفما بيت البانو كل واحدة فيها شباك بالطبيعة ، معناها فما سبعة سبعة شبابك ، حاجة عادي معناها أقل عادة أقل ممكن.